Koo wadomiree kwa marafikii jane, koo wavumire ili, koo saa <hesitation> ili kuuntangaa vyaabowa kuuwira vari ni muntu mpole, mkarimu, enda vantu, asina asinaa wivii.